ପୂଲ୍ଲେଂଡ ପାଣିପାଗ କେ ମୌସିମ ବିଶରୀ ଚୁବହତେ ବାରେ, ପୂଲ୍ଲେଂଡ କୋଟୀ ଚୁଟ୍ଟା ଦେଶା ହୋତେ, ଯହାଁ ଯୂରୋପ ମାଦ ଵିପର ଅବସ୍ଥିତା। ପୂଲ୍ଲେଂଡ ପାଣିପାଗ ଭାରତା ଦେଶାଟର ବହୁତ ଅଲଗା ହୋତେ, ଯହାଁ ପାଣିପାଗ ରୋଶିଯା ପର ହୋତେ। ପୂଲ୍ଲେଂଡ ପାଣିପାଗ ଭାରତା ଦେଶାଟର ବହୁତ ଅଲଗା ହୋତେ, ଯହାଁ ପାଣିପାଗ ରୋଶିଯା ପର ହୋତେ।